मई को जो मिनो है नि वु साल को पांच वो मिनो है मई का मि ना मे जद मा छोटा चा नि तो छुट्टियां लग जा ची फेर् मा मामाजी कांग चलजा जा चा। अनि टेम पर गर्मी भी <noise> शुरू हो जा तो आम का का पेड़ पर आम आम भी भी पाक जा। तो मा आम तोड़ या करे चा भाग्या फेरे चा। अण दना खूब मांडा भी होवे अन मे भी जा चा खूब आनंद आचा। एक बात है। ई समय राजस्थान मे लू भी चले जिसे अपण बुखार भी आ सके इसे बचणी छावे।